Pos yo siempri gastu pantalonis, vo a gustu con ellus, i ni siquiá nel branu m'embilman. Las calçonas pos son de rana, i no me sientu a gustu con ellas. Ai de sel un poquinu curiosu ena vida. Pos ya lo sabis, pantalonis siempri. Ala mi agüela le dava vergüença de vel a genti grandi con calçonas. I hormi passan los añus pos la comprendu mejol, ai, l'agüela Elvira!